الفن يتجي عن طريق الانسان الانسان هو اللي كيولد الفن و هو اللي كيولد الابداع هو اللي تيخرج الافكار ديالو عن طريق الفن مثلا المسرح او سينما او الرسم و تيعبر على الرأي ديالو اما الالات ما تقدر دير والو وخا تقدر انها تعبر على نوع نوع ما من الفن و ماتقدرش تعبر على الفن ككل